To tetenu nao pa kiu kiu garen, kiu vakavvu votsma an kavasusuvu, iso nu, tete nu nao. Tsun nai en ruene na en ruene susuma nai pa kiu. Kikai nu nao, wa nao nu nao, ar to taurave. Vots sasama an wao pavasusuvu noma panis kom sovo bete.